نحب عطلة الشتاء خاطرها اوالحاجة مش طويلة بشغلها ما نوزدها الطقس باهي فيها يعني هيكية نحسها هيك نتنبت من المميز ديما ركشين بحث بعضنا ديما قاعدين بحث بعضنا ديما قراب البعض فالصيف نتابعنا بتشدد داري ما نمشيش حتى الحد نجيش بحدي حتى حد ما نحبش نخرج الدنيا يصير سخون.